My favorite food is gb. The reason is very simple I love gb because when my father and my mother gave birth to me thats ley traditional food I saw with dem. That ley traditional food I saw dem eating or swallowing and I believe that when I swallow it I will be strong like dem I love gb becor at ley time when we never <hesitation> even went to ley city to even see monrovia ley whole tin wor in ley morning gb we either go we lay basket we geh catfish crawfish we come dah gb we set trap we geh opossum, groundhog, bush chicken anything we collect even du anything we collect dah gb so it has gotten used to me to an extent dah once I eat different food if gb cannot be ley dessert if gb cannot be ley dinner I can't feel satisfy Because <hesitation> ley appetite I geh for it ley taste of gb ley sweetness of ley food so aay make me nah to like gb more than all ley allor food dem wer on ley earth here so if I will get a second choice I can add dah one to it but gb is ley prefer the most good food dah I believe aay can make people smart aay make dem strong and it make dem to make good decision in life